प्लेन म मैं कभी बैठे तो नही हो लेकिन प्लेन म पंख लग। रहेल जेकर वजह से ओ हर उड़थे। ओकर म इंजन पंखा अउ दु तीन ठो अउ समान होथे। जेकर वजह से एरोप्लेन हर उड़थे।